Chi gua kakuenkan de re ljiu ru ljiu lami mjau bale ama lami ljiu ñkijily ljiu daua ljiu kara ki dajuajant ata daua y kara lai ljiu dantju juande y lai ljiu xiñchit njuande es daua kara ljiu daua tep mjing y kara njuande kara kit kit lju ljiu ke njuande laiau nda nep nep nep nkalp ne y lai kara njuande mjau kit miañky njuande kara dajuajan kara daua y ru ljiu njuande meje nduk laiau nda nep ne ru ljiu ndu bale ma lai y kara mas kikiyet y mjau dajuajanat ata pero mjau bae ru ljiu ñkjijily ndu nip tsjap bae nduk lejeng bae y njuande ndu ntaky riat mas mbaut ntaky kit rampiu y cuando tunt pus atunt mjau bable rañkiung laui naañ uits mjau ki kiyet kua nma y ntaky lai mbaut ru ljiu y kara mas ki kiyet y kara mas kit y kara njuande ru ljiu xiñchit ndu ntaky lai ki mbaudat riat njuande nda xiñua xiljiañ ata mjau dauadat pero mjau bae ni nau laju naung ndu laiau njuande meje nep nda nep. Y njuande ru ljiu daua ke nduk nda nmep mjing ndu laiau nda nep meje nep ndu kañjiuts pe ndu nip bae ni nep ndu nip lame tsjap bae si me ke kiy riat ndu laiau nda nmep amimp pe y lamemp meje ne'p lo ke ji kamiang ne y ru ljiu dantju ndu njuande lejeng mjau bae lejeng ndu ki kiyet ki miañyit mjau ki ganedat y lai mjau bale lai mjau bale dixiants lai daua lai ñkijily lai dajuajan y ru dajuajan ndu kuandu ntaky lai kuanma ki dajuajanat pero ya kuandu nata lai mjau daju lai mjau daua y ru ljiu njuande mjau bae ni nau laju naung njuande y ru ljiu ru kit kit ndu nda nmep nep nkalp ne ndu skara lejeng tseje nip bae ndaja ki bakjaudat riat nda liy laju naung ndu ni siquier p bae y ru ndu mjau kit njuande ntaky y ki ramiesat nda lankap ru ñie ru rañkiue pa ke lankalp nep ne lai kiau lasep njuande nda xikiau porque ni lai nda nju mjau namies. Y mjau nti y biu ni nip me ndaja ki ñkias lame y bijiy bu nda laiau nep nep nep y biu nda nju biu nti nmiañ ni njuande nip me laiau kañiaungast asi manuy kaguemp mas nep xiau y laiau meje nep kañiaunt y lai dajuajan y daua y kiau natsau natu pero ndu nip laljit ru rañkiue porque ndu nip bae njuande y pero biu nju dantju ni mjau kaue ni laiau kague kaxiañp nkie ming y nduk lai ya mjau bau ndu tuns ru ljiu daua ya bata ndu kakil y kajiuajan y ya kasau ganu ama lai mjau xikiatchat y kakiuap ñkie ming kuandu ji kamiang naung nep asi kañiaung nep kañki mjing o algo asintuns bijiy kaguemp kaguemp kaip kaip ru ljiu danju ru ljiu dantju ndu mjau bae ndu ni nau plju naung gua ñkiejen ya le mjau bae y ya cuando nis pues ya mas bae y ntuns bijiy bu kai kakil y kajiuajan y kuandu kajiuajan kua nma kasau ganu bijiy ya reu ruaja te biu ganu lai njuande kara nep bu kiat mjau skankua lai y ya naañ bijiy ke ya. Lai bajau ru ljiu y ru ljiu pus ndu meje nduk laiau mjau bale lai mas ke kiauguan nda nip nu pik ru net pero kiua njuande ndalaju lantu kiua unde kiaung akajan laiau nda lantu ru ljiu ru ndu mjau bale ama ru ljiu ñkijily ljiu xiñchit ljiu daua y kara mas kit net ru ljiu mjau kit kit ndu y ru ljiu ndu tsjep es ljiu ke xiñiua xiljiang lejep ru liedat y tu ru ndu mu mas kiy mas kiy bae pero mjau batse para ntajau ni nau laju juy ntajau ndu kakial kante kabau ma tu bijiy ya lai druun porque ru ndu mjau batse ru ramiu y ntuns kiau taui kiau nip juay lajuts pero nip latuaja juy ast ke lae ya drun bijiy kese ya taui ya latajau kun biu mu gadu mjau kuandu ya lai drun pero namp ru ki ramiu lajañp pero ru ki ramiu ndu kakiap pje kabieul lajañp ndaja biu ki ne biu ki nju y ru ljiu nduk mjau druung ru ljiu mjau drun ndu es ru ljiu ñkijily y ru ljiu danju ndu mjau ndun pero mas ljiu ndu mjau batse. Y biu nik lasek biu tnti nju ni kai kañjias ni njuande mjau drun nimas ke nip ljuiu ni juay si kanja mas kabau ma ni juay nau porque ni ya mjau mu ru liky ljiu daua tsjep nda nep amimp ndu ya mjau bau ya le y kun ru ljiu xiñchit porque ndu ya tjuajan le ya bajau y ya nda taung ya bajau bae y bijiy bu ru ndu bijiy chja pero ndu mjau xikiachat y lejeng mjau bae.